Ma ots'nuq, kas sääl om määnestkiq kaarti, koh om näide täüs'nimi pääl. Ja sis näütüses ots'nu Facebookist vai Instagrammist vai üldse ütskõik, kost. Ja sis võtnuq naidõga ühendust.